<hesitation> Fomba fampiasagna fagnanovagna impression regny: izy maloha izy fagnanovagna impression zegny agnanovagna impression izy. Raha- boatin-draha zay izy, misy lokony maromaro koa ao. Dia izy amin'izay misy raha ifandraisany amin'ny ordinatera. Dia raha commander-nao avy amin'ny ordinatera koa raha aboakanao ao. Raha ôhatra raha nisoratagnao nataonao saisie igny aboakanao taratasy, efa misy foi- fomba ifandraisan-jareo izy ka fa tiregnao, aboakanao igny, miboaka avy akao izy. Miboaka amina taratasy, amina sôratra.